וויזוי מ'שפילט אויף א מוזיקאלישע אינסטרומענט. <hesitation> קודם דארף מען וויסן- יעדע קול האט א אנדערע מינע אראפגעשריבענע זאך, און ווען מ'ווייסט וויזוי אלע זענען דעמאלטס קען מען עס שפילן. יעדע זאך איז אנדערש. א פידל דארף מען וויסן וויזוי צו קענען האלטן די פינגער, און וויזוי צו קענען מיט די שטעקן. יעדע זאך איז אנדערש.